Quannu pensu a na caverna mi veni in menti un postu scavatu ni la muntagna, ca servi a li pirsuni comu abbitazioni. Li caverni eranu utilizzati tanti anni fa ma ni li nostri jorna ‘un li utilizza chiù nuddu pirchì la nostra società è canciata. Ni li caverni, comu currenti ‘un ci n’era, pi fari lustru si utilizzava lu focu e chissu sirviva macari pi quadiarisi quannu c’era friddu.